Restaurant a til tlom 8 dolo om tsin lang pwede tsu fried rice kan ti tso kan te, tsao kan te, emo soup te hi a tlom em em tsin na, som li a tlong som ngalik te ani tsin na, platen le hi, <hesitation> ea tan tsoan ato khob mai tsin ani. Tuta tsoan til rang kan lau telbel, <hesitation> som le tam tel, kan tel kon te, mai mim te kan tel ani tsoan, emo saa te kan telbel ani tsoan, ato pa ve te a som nga kan pe emo, som ruk emo, som sari, som sari ting tapon kan pek te tsoan, mi rong rong e te tu rang a khan, kan sisap te ani. Tsoan til rang tlom le tsu <hesitation> tingpuy le tsang kan te ang tsi, samosa kan te ang tsi, te tsang top, tsang top kan te ang tsi, te alpuy tsum te po hi, restaurant a tlom 8 em em tsin na, tsum te po tsu siam dan dang te alo omani tsoan, til rang kan lau telbel ani tsoan, ke mataw de pon mi ina ang ngam toten a siam te ani.